افضل انو اعيش بعالم يكون خالي من الجرائم لأن اشوف الأنسان بهذا الجيل وصل لمرحلة على انو هو يرتكب اكثر و ابشع انواع الجرائم خطرا بلأتجاه الكائنات الحية الأخرى الموجودة على الأرض، فلمن اني اكدر ازرع رحمة بقلوب اي- الناس على انو ميرتكبو جرائم هذا الشي راح اعتبره نجاح كلش جبير اليا.